الحياة كلما العمر يتقدم تتعقد اكثر لان الانسان يبدا يوعى انو اش عيصيغ و اش عيعمل وهو لازم يكون رجل حتى يطيق يعيش بهشكل حياة اما من هو طفل ما غاح يفكر بهاي الشغلاي يفكر بلعب بشغلات تسلينو وبس.